शैक्षणिक विषयऊ विविधता बोदी निज, ऐ विभिन्न स्तरों रंग क्षेत्रों विभिन्न प्रकार के विषयऊ पढ़ायाम ज्ञयाच कुछ प्रमुख शैक्षणिक विषय ह्यू दू। मूल विषय। गणित संख्याओं, आकारों रंग संरचनाओं अध्ययन लानो। विज्ञान प्राकृतिक विश्व अध्ययन, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान रंग पृथ्वी विज्ञान शामिल नितो। भाषा रंग साहित्य भाषाऊ अध्ययन, जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना रंग सुनना शामिल नितो, साथ ही साहित्यऊ अध्ययन हाचो। इतिहासअतीतऊ घटनाऊ रंग संस्कृतियों अध्ययन नितो। भूगोल पृथ्वीऊ भौतिक रंग मानवीय विशेषताऊ अध्ययन नितो। सामाजिक विज्ञान। मनोविज्ञान मानवव्यवहारऊ रंग मानसिक प्रक्रियाऊ अध्ययन नितो। समाजशास्त्र समाज रंग सामाजिक संरचनाऊ अध्ययन नितो। राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रणालिऊ रंग प्रक्रियाऊअध्ययन नितो। अर्थशास्त्र आर्थिक प्रणालिऊ रंग प्रक्रियाऊ अध्ययन नितो। नृविज्ञान मानव संस्कृतिऊ रंग विविधताऊ अध्ययन नितो। जू शैक्षणिक विषयों इद व्यापक सूची तौ।